ال- <hesitation> أصحابي يعني <hesitation> واحد صاحبي ده من أكتر الناس المؤثرين فيا بحسه دايماً إن هو مثال كويس، بيحب دايما إن هو يطور نفسه وده ساعدني إن انا يبقى عندي الحافز إن أنا أطور نفسي أكتر.